هلا والله, هلا فيك, ويش رايك في هالسيارة؟ تراها من افضل السيارات في السوق, تميزها الأداء القوي والمواصفات العالية, إذا تبغى تعيش تجربة قيادة مريحة, هالسيارة لتوفرلك ذا الشي مع تكنولوجيا حديثة, عندنا لك خيارات تمويل مرنة, يعني تقدر تحصل على السيارة اللي تبيها بدون تعب, تعال جرب قيادتها, وخلني وريك كل ميزاتها, كيف تشوف؟